Awo yindi awo yindi adi kida. Kida tendi yindi kida tulla niyi kiram koosu niyi kidanuyi do kursunga woli, kida tulla rambu kosu do kidanuyi do gursunga nguwu tendi yindi adi coron niyi kida nduto dimiro walcia niyi kiram? Adi- ye gursunga nguwu do rambu kidanuyi gursa fanduyi adi- ye kiram koosu do gursunga woliro fanduyi gursunga woli kida niyi kiramma gursunga woli kida niyi rambua ye gursunga nguwu tendi yindi adi coron ndotto niyi gonu kidanuyi? Wuyi cullo wukanayi kida gursunga woli do niyi kornummayi sirawuro walcia ti gon. A šunu mia eyiye koro drandirna. Kida tummu kidanuyi kiramkosu kidanimi do gursu woli fanduyiro walcia nunda da wala ayiyallumbu. Awo rambu do tumu kidanim gursu nguwu njiyi hernga woli, gursa nguwuwayi na njirayiro ñadi niyi rambungayi watini konummayi cadu niyi na laro kolonciri adiye laro awo kornummayi kasassa kidanu Awo niyi kursuro niyi gursuro gursuro fanduyiya ngursuyi dunanga kiske. Gursu di kina kan nguwu goyiyi n kan woli goyi n kan goyi bo ma tineyi wayiya n ngayo wayi harangida tullo. Kinderom ngide dinaye tullo, a kamwa kamwo koyiyi bo. Nondi haranda kalkallo koro ndotteye kofunga giyi. Awo niyi nguwu fandum barka tenuwaro woli barka ngilwo awo niyi kidanum woli fanduyia Allayi barka sukurowalcia nguwu rambaro ngilawo. Awo niyi kidamo kornumma nansuru gursu woli cudirowalcia kawuruwa nansuruwa ta dasu adi coro barkan koro. Kornumma kina ciyiyediwa njirayi tansionro koloncuwurounu šalallo koloncurunu an kummbanumbu kerinumbu kilikiltumbu a la wakaturumburo do na kornumma jowuro walca dowu sobo layi ngonciyi lakin kornumma nansuru kak anum woli kandumma awo kumandia fayide tenu nguwu fanduyiya ye deyi woli fanduyiya ye deyi. Nguwuwa n woliya n a coron barka sidea Allah danguwuyi nowuno do niro kicila kicilawo awo niro kotula niro her tenu. Yimbiyiyi waye kida dimiro walcia niro nu danumro anumdanum kicila dumu ni njitiliyia wunu wala a niro kotula do Dumu kursu nguwu fandiro kamu kambu wunna awo niyi a niro kicila de. Niyi ma kornumma nansuru hayiro walcia ayiro kiciwo. Kummandeyi kawuruwu wuyi nuwa awo daaye wuyi bo, a daaye di masalam nanturomnum sando laso, ngursu nguwu kidam laso, kanngu la a laso, Kumandeyi kornumma wuyiya kornumma nansuruwuro walcia ni kilafe anum kandummayi kammayi nguwu candiya ye ji ta woli kafanduya ye bimi ta. Gumbayi tan dasunuwa a gede bo klafuro yumu nddaro timiwayi anum kidamma a kornumma kidamma nuwa a kornummayi nansuruwa nuwa a gede fayideyina boadiyi laro wuyi cullo wukanayi kida yindi adi coron kida kornumma kotu kosuro kidanum kursu nguwu fanduyi. Kida kornuma sirawu kidanum kursunga woliro walciya Wuyi korniyi sirawa ngone awo korniyi nansuruwa kilafe dinadiyi fayide tenu wunona awo niyi njidiliya de wala awo dunanumro bilwo dumbu yeyi niyi a kummandinumma fandum a la kina fandi mu kina masalam kantamayiro tumu a la gurgowu kooosu gursu nguwu fandi mu gonum yukurum nantiya ko necinumma satia adi do niro loruwu awa adi gursu nguwuwa kaku tuku goni mu kami do tallum yukuria ko adi- ye niro mana sodu. Lakin awa woli kidanumma goman kicillaro kidamu kornuwa nansuruwu fanduya kornumma nansuruwuro fanduya kornu ma nasuruwuro bimi. Wette yimbiyi wayi awo la dimiro walcia awo la dimiro walcia awo kowurnuma sirawa de nguwu n weli n ngayowayi Allayi barka cuku nje. Awa kummadia nu ngilawo awa barka sidea ngilawo. Barka tiyiye awo korngayi kasasaro Allayi barka cuku nji lakin nguwu fandi nguwu fandi kandi ka ado la a woli barka ngilawo eyiyi kidaniyi wayi a dunanin njuwuwa kidanu